Peseurt sport ? Hem ! Oaran ket re, met plijout a ra din ar foot met goude bezañ bet war ar foot e-pad meur a vloaz em eus dizoloet ar rugbi ha me... kavout a ran hag ar rugbi a zo gwelloc'h eget ar foot rak reizh muioc'h eo memes m'az eo kalet a-wechoù.